Ra chi xilani par ra chí ra tiem chi riab niz gye, chi fuertas riu bix velmna ra tiem curex ni, tiem gal nald, velna ni ra chi rack noviembre ni chi riugyas vhë chi riugyas, nú vez chi riab gye-xob, chi riab za nix gye, chi riab, chi xilani chi riab gëi, nú vez nú lugar riab gëi riab xcop rninava riab.